Makemake nui wau e launa me Kamehameha nui, ʻo ia nō ʻo Paiea. ʻO ia ka mōʻī ka naʻi aupuni i noho aliʻi ma ka wā kahiko i Hawaiʻi. Makemake wau e ʻike i kona manaʻo kona ʻike e pili ana i Hawaiʻi i kēia lā.